. Walanaŝiõ marexoy, kuñadia núġuiko timi źíxedemi tiare kóġusio. Kuñaḃaniġuɭaleonaw oḃododo. Fóġuñaguolo, núġumbieniġukuoho káhuyẽ kuġuŝaan koḃaniġuleḃukuoho niġuɭen. Boġuñelon níġuḃe eṗuolo. Kuñaini kúikomi koḃaġokunẽko, niġuna deṗuolo díi niġuhũdo nuġufoñen. Ínźeźeźizomo nipiaḃinźe niloṗita.